Este ra roz ni runve, zapa ni run’ve ná’re xilani, bueno stal ga nani valna za na tiem hasta xthen ra- xthen ra par ra comida chin rziu rava, per vel’na ni maru runvé un re ni na roz quitz, roz xnya, ra ni, bueno ra ni zy xila run ve packa, casi ra ni zy run’ve ra roz quitz, bueno za nare, casi de la mayoría de ra comid runa gus lani pero nú rava par moly si run rava gus lani par th xobginy gidy th xob giny, ¿xi par ru gy run zack rava lani? Lan’na za th gidy gackche cun roz ga dis, gula nú vez zega run za raba gus roz xnya par chi gackche za th-th guidy chi xila za ra ni rack asados ra rxiu gani per stal ga dis ni rxiu ni, nú ga rava run rava acompañar lani cun xila ni cun xiga ndai tasaj’we ndai nú vez, hasta cun bzá run ra’va compañar lani.